gott kvöld lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu tilkynnti ekki barnaverndaryfirvöldum að starfsmaður

þeirra væri grunaður um gróft kynferðisofbeldi gegn börnum fyrr en sex mánuðum eftir að kæra var lögð fram réttargæslumaður piltsins sem fyrstur kærði manninn segist ítrekað hafa bent lögreglu á að maðurinn starfaði með börnum Hulda Elsa Björgvinsdóttir yfirmaður ákærusviðs lögreglunnar hvers vegna var barnaverndaryfirvöldum ekki tilkynnt um málið strax já eins og hefur komið fram bæði hjá lögreglustjóra og yfirmanni

lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu

sem eru þá fólgin í því að starfsmenn hafi ekki kannað það til hlítar hvort viðkomandi maður væri enn þá starfsmaður það kemur fram í kærunni eins og hefur komið fram að ætluð brot áttu sér stað frá tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og tíu en það kemur líka fram í kærunni að hann hafi verið stuðningsfulltrúi piltsins og síðar í kærunni

að hann hafi verið starfsmaður barnaverndaryfirvalda en er ekki bara

að kanna hvort með börnum er það ekki bara eitthvað sem gerist

mál koma inn til okkar

til að kæra kynferðisbrot eða tilkynna kynferðisbrot eða við fáum innsent erindi eins og er í þessu þá ber að fara yfir allt hvort það séu til staðar einhverjir rannsóknarhagsmunir eða hvort það þurfi tilkynna þar til gerðum yfirvöldum um eitthvað það er það sem á að gera og það er ljóst að þarna var ekki tilkynnt um um þennan mann en það virðist líka vera sem málið fari ekki

þá virðist líka vera sem þið hafið haft næg tilefni til þess að tilkynna barnaverndaryfirvöldum vegna þess að kæran kemur inn tuttugu og

ágúst samkvæmt því sem Árni Þór hjá lögreglunni sagði við Vísi í dag þá er málinu úthlutað sjöunda september réttargæslumaðurinn

í september október nóvember það er sendur tölvupóstur fyrstu des fimm des skýrslutökur átján des en samt gerist ekkert fyrr en átján janúar já og

þetta er hluti af því sem við erum bara hreinlega að skoða hvað í raun og veru fer þarna úrskeiðis við höfum gripið til ráðstafana við höfum sett á laggirnar teymi til að fara yfir þetta það er komin aðgerðaráætlun og þetta er í raun og veru kannski við verðum í raun og veru að gefa þessu smá tíma og svo verðum við bara að sjá hvað þessi rannsókn leiðir í ljós en samt sem áður þetta eru svo mörg mörg eða þetta er svo langt tímabil þar sem þið hafið næg tækifæri og þetta hljóta þá að vera fleiri en ein

eru gerð núna í kringum hádegi í dag og hann upplýsti mig um að að fulltrúi hans hafi einmitt

hringt í okkur

um haustið september eða október og síðan hafi tölvupóstur verið sendur í upphafi hafði ekki einu sinni fengið svar við þeim já hann einmitt sagði mér það og þetta er hluti af því sem við þurfum að skoða líka og þá hafa þeir verið að ýta á eftir rannsókninni og

eins og hann sagði mér hafi komið þarna eftir skýrslutöku sem hann hafði rætt við bent á að þarna væri um barndaverndarstarfsmann að ræða samt sem áður virkar á mig eins og það sé ekki alveg samræmi í sögum lögreglustjórinn segir í viðtali við ruv punktur is í dag að þetta hafi ekki komið upp fyrr þar sem réttargæslumaðurinn segir í lok skýrslutöku eða hvetur til þess að þetta mál fari strax í rannsókn til þess að bjarga sönnunargögnum og nefnir að hann sé enn að starfa með börnum já hann lýsir því að

hafi verið samtal eftir skýrslutöku við og þetta er hluti af því sem við þurfum að skoða klárt mál hvað er það sem gæti hafa gerst þetta eri nokkrir lögreglumenn það er akkúrat málið

stóra spurningin er hvernig geta svona mistök átt sér stað á mistök ofan virðist vera hugsanlega það verður þá bara að koma í ljós það sem við kannski stöndum frammi fyrir það er

það út af verklagi er áfátt eða hreinlega

mannleg mistök sé að ræða það er allt í lagi með verklagið en þetta voru bara mannleg mistök þetta er hluti af því sem við þurfum að skoða

líka komið fram

að þetta sé hugsanlega mannekla

dómsmálaráðherra gefur nú lítið fyrir já dómsmálaráðherra gefur lítið fyrir það og ég hef svo sem ákveðinn skilning á því af því við höfum fundið fyrir miklum skilning og velviljan frá ráðherra ráðuneytinu og stjórnvöldum út af meðferð þessara mála

og það liggur fyrir það er búið að vera setja fé inn í þennan málaflokk og þannig er staðan en hins vegar og það verður að halda því til haga

stöndum frammi fyrir því að tvö þúsund og fjórtán þá er um að ræða þrjátíu prósent aukningu til dagsins í dag í kynferðisbrotum og ef við bara tökum út nauðgunarmál þá er um að ræða hundrað prósent aukningu þetta er staðan þetta er svo sem ekki eina málið sem hefur komið upp nýverið í síðustu viku stöðvaði lögreglan mann á bíl og og sleppti síðan eftir stutt samtal og hann var með ungmenni með sér í bílnum sem þessi maður hafði verið ákærður fyrir að brjóta gegn kynferðislega árum saman núna er hann sakaður um að dópa drenginn upp og nauðga honum

sem sagt tveimur dögum eftir að honum var sleppt sendi strákurinn til foreldra og biður um að hann sé sóttur þessi sami maður er líka með nálgunarbann gagnvart öðrum pilti

við vorum svo sem búin að að upplýsa fréttastofu RÚV um það að við teldum að að við erum þarna með sjálfráða einstaklinga að ræða lögreglan á vettvangi talar við þessa menn í sitthvoru lagi það var ekki uppi rökstuddur grunur um afbrot og þá er það bara þannig að hendur okkar eru bundnar og það var kannski þessi staða sem sem við stóðum frammi fyrir akkúrat þarna en eins og ég segi

að fara yfir öll þessi mál við erum tilbúin til þess að skoða og endurbæta verklag ef þörf er á mættuð þið kannski vera eins og í þessu tilviki gjarnari á að óska eftir gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna að tala um í þessu máli já

bara þröng skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi og það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði og hugsanlega

verið hægt að koma til skoðunar

veit ekki hvernig þetta var þarna en þegar um nálgunarbann er að ræða þá þá

gegn nálgunarbanni það kom

í fréttum áðan í máli Sævars Þórs réttargæslumanns að í þessu máli sem nú er til umfjöllunar í fjölmiðlum að tíu

einstaklingar hafi sett sig í samband við hann hafa fleiri sett sig í samband við lögreglu vegna brota þessa manns sem vann hjá Barnaverndarnefnd það er erfitt fyrir mig að vera að tjá mig um málið sem er í rannsókn en ég vil bara ítreka það að ef fólk hefur orðið fyrir broti að hafa samband við okkur

það er það sem af hverju ætti að treysta ykkur já einmitt það er góð spurning

við verðum í raun og veru kannski bara að skýla okkur á bakvið það að við erum að skoða þessi mál við höfum notið áttatíu og fimm prósent

þjóðarinnar sem er þakkarvert við viljum halda því trausti það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þess vegna verðum við að sjálfsögðu að skoða þetta mál algjörlega ofan í kjölinn varðandi aukningu

þessara mála þá verð ég að leyfa mér að segja að þetta er nánast eins og slysavettvangur og

við þurfum að forgangsraða forgangsmálum ríkissaksóknari er búinn að skilgreina þessi mál sem forgangsmál það eru allir mikið slasaðir þannig og við þurfum einhvern vegin að reyna að feta þarna stíginn og þess vegna höfum við gripið til þess ráðs og við erum með ákveðnar aðgerðir þegar mál koma inn til okkar þarna brást það og það á ekki að gerast og munið

hvaða viðbragða þið munið grípa eftir þetta eða hvað rannsóknin leiðir í ljós já að sjálfsögðu munum við gera það Hulda þakka þér kærlega fyrir komuna í kastljós en þá ætlum við að fjalla um líffæragjafir

þarna sáum við brot úr eða lífs eða liðinn eins og hún heitir á íslensku hún fjallar um ungan mann sem lendir í slysi og ættingjarnir ákveða að gefa úr honum líffæri til að bjarga lífi konu þetta er áhugaverð mynd og við ákváðum að fá til okkar tvo gesti sem þekkja vel til líffæragjafar verið velkomin Runólfur Pálsson læknir og Steinunn Rósa Einarsdóttir móðir Skarphéðins Andra

með líffærum sínum bara aðeins um þessa mynd þið sáuð hana í gær hversu góð mynd er þetta mér fannst myndin ákaflega góð bæði frá listrænu sjónarmiði og svo fannst mér gera þessu mikilvæga málefni sem líffæragjöf er geysilega góð skil þannig ég vil hvetja fólk til að sjá þessa mynd Steinunn

búinn að ákveða að gefa líffæri sín ef í fyrsta lagi er hann að gefa þessar gjafir ekki við og það er fullt af ef um þegar maður missir einhvern og það bættist þá ekkert annað við hann var búinn að ákveða þetta þannig þetta hefur auðveldað þetta ferli engin spurning Runólfur á síðasta þingi var lagt fram frumvarp um ætlað samþykki eins og það er kallað að allir séu líffæragjafar nema þeir að þeir vilji ekki gefa líffæri er er þessi tvenns konar löggjöf sem er fyrir hendi flestar þjóðir hafa löggjöf eins og verið er að leggja frumvarp fyrir um nú með ætluðu samþykki er almennt hærri í þeim löndum hins vegar í flestum þeim löndum og nær undantekningarlaust þá er leitað samt sem áður til fjölskyldu viðkomandi eins og er nauðsynlegt að gera í núgildandi lögum hér en löggjöf sem felur í sér ætlað samþykki

þá

í dag að þá er þetta sérstök gjöf þannig það hefur áhrif á viðhorfið í samfélaginu en mikilvægast af öllu er samt sem áður fræðsla almennings umræða innan fjölskyldunnar eins og átti sér stað í tilviki

Skarphéðins og fjölskyldu

hefur þetta verið það eru fjögur ár í gær hann gaf sína gjöf hvernig hefur þetta verið síðan þá bara reynslan af þessu upplifunin skipti það máli að hann skyldi ákveða að gera þetta fyrir ykkar sorgarferli til dæmis var alveg ljósið í myrkrinu hjá okkur

þetta skipti eiginlega gríðarlega miklu máli það var kannski kannski fann maður einhvern smá tilgang líka finna það sem við fundum hafi bjargað einhverjum að hann hafi gefið þessar góðu gjafir já þannig þú myndir hvetja fólk til gefa líffæri ég hvet fólk til þess að ræða saman og segja hvað hvað því finnst hvort sem það vill það eða ekki því ef Skarphéðinn hefði sagt við mig

ekki gefa líffæri þá hefði ég skilað því þá hefði

hvet ég fólk til þess að mín reynsla af líffæragjöf er ofboðslega góð og allt sem er í kringum

það líka það er bara allt svo pottþétt þegar hann er látinn þá koma tvö teymi af læknum til

athuga millibili